<noise> هنداره د عکس یا انځور لیدلو لپاره کارېږي. دا په شخصي پاکوالي، سینګار او کالي سمولو کې مرسته کوي. هندارې په مختلفو اندازو او شکلونو شتون لري. د موټرو، تشنابونو او کوټو لازمي برخه ده. هنداره ځان پېژندنې یو وسیله هم ده.